अर्जेण्टिनात यूरोपीय आनि लातिन अमेरिकन परम्परेचो मळ घाळून एक जीवंत संस्कृताय असा। लोकांक संगीत खास करून टांगो आनि लोकगीत आवडता। असाडो हो सामाजिक जीनेचो व्हडलो भाग आनि सॉकर हे एक राष्ट्रीय आवड। अर्जेण्टिनाची कला, साहित्य, सिनेमा, हाकई खुब मोल असा आनि दिपाटया जिणेत कुटुंबाची महत्वाची भूमिका असा।